Maro karazany ñy tsirony ñy divay. <ptoa>satria ñ'antone. tsy mitovy ñy voaloboky añamboaran-drozy azy: -Misy ñy divay mena. misy koa ñy divay foty. misy ñy divay mamy. misy ñy divay madiro. misy koa ñy divay mafana.